عندي خمسة أولاد خال ثلاثة بنات وجوز أولاد ونشوفهم في المناسبات أو كي نمشي للبلاد نتقابلو أو ساعات مثلا في الأعياد أو كيف نعملو لما مثلا في دارنا يتلمو ويجيو الناس الكل الناس تدعا والناس الكوليكة يجيو معاهم ولاد اه خالي.